والله لو كان فيني الخيار، كنت أفضل أروح للمستقبل. السبب إني متحمسة أشوف <noise> كيف بيكون العالم، بعد <noise> ميتين سنة. تكنولوجيا وطب، أكيد بيكونوا متقدمين بشكل كبير. ويمكن نكتشف أشياء ما نقدر نتخيلها اليوم، الحياة بتكون مختلفة تماماً. وممكن يكون في حلول لمشاكل اليوم مثل البيئة والصحة. أما إذا رجعت للوراء، فممكن نتعلم أكثر عن كيف كانوا يعيشون، ولكن بيكون بصعوبة.